Ai pao, ai delo, ai mahoni, ai no, ai dati, ai kule, ai jambu, ai nangka, ai cemara, ai oo, ai lalu, ai ai kayo, ai nggauk.